नोर्वे रो लु होकोले तेओलुकोर् प्रकितिक्, तिस्र प्रक्तोक् अतिकोइ मुलो दिए। जोद् पहर्, जोन्घोल् ब बेलेक्-बेले ओरैनो अदि अन्तभुक्तो। अरु, अरु बहिओर् कम्कजोद् क्रिओ भबे अहोन्ग्रोहोन्, ओन्खग्रोहोन् परे। नोर्वे होमस्कोन् होमोत अरु हमजिग् नियरो उपोरोद् गुरुत्तो दिए। तर् भबे, तर् मजोद् एक् हक्तिहलि तन् मुलोर् बिबस्थर् असे। नोर्वेन् खैदो होइसे सल्मोन्, हेर्रिन् अरु। अदोर्-दोरे बोहुतो, बोहुतो हगोरिअ खैदो खुअ जये। तिबु प्रए होहोस् पोधोतिये बोनुअ होइ तेओलुके। तोगते अन्तोरि, रुतिर्, पनिर्, अरु मन्खो थके। नोर्वेजिअन् भखर् होइसे जर् दुत मुल् असे। उपो भख, मर्मल् अरु नै रोक्स्। नोर्वे जोद् अतैको गुतपुर्नो रस्तियो बन्धो होइसे। पेरेद् उक्खग्, करम्पर रगोद् हस् पुसक्, पेरेदो हस् पुसक् एदे परिधन् कोरि जबन् पलोन् कोर होइ।